eftirliti með konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ í fyrra var verulega ábótavant þetta er niðurstaða landlæknis dóttir konunnar gagnrýnir að atvikið hafi engar afleiðingar fyrir hjúkrunarheimilið ekkert samkomulag er í sjónmáli um þinglok og samningaviðræður í hnút forsætisráðherra segir minnihlutann ósamstíga en þriðji orkupakkinn þvælist helst fyrir hann er aftur á dagskrá á morgun öll umfjöllun um aðgerðir kínverska hersins í stúdentamótmælunum á torgi hins himneska friðar er enn bönnuð í Kína þrjátíu ár eru frá mótmælunum það eru gleðifréttir frá Faxaflóa því sandsílastofninn er að hjarna við og þar með lundinn rannsóknarleiðangur í dag leiddi í ljós að fugl er á eggjum í fjórum

og siglingar voru víða um land um helgina í tilefni af sjómannadeginum í Súðavík var þess minnst að hálf öld er frá björgun skipverja á Svaninum dóttir konunnar gagnrýnir að þrátt fyrir það séu engar afleiðingar fyrir Hrafnistu ekki einu sinni áminning Þóra Sigríður Njálsdóttir fékk heilablóðfall einungis sextíu og tveggja ára gömul hún lést á

hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Nesvöllum í nóvember í fyrra eftir að hafa kafnað á brauðbita fjallað var um málið í fréttum RÚV þar sem dætur Þóru sögðu að þær teldu að Hrafnista hefði ekki tryggt öryggi móður þeirra dóttir Þóru segir vonbrigði hvernig forstöðumenn Hrafnistu brugðust við kvörtunum systranna þannig höfðu þeir meðal annars látið hafa eftir sér opinberlega að tvær hliðar væru á öllum málum forsvarsmenn Hrafnistu vildu ekki tjá sig að svo stöddu þeir eru svona að draga úr sögu okkar og og reyna láta hljóma eins og þetta sé ekki satt og rétt sem við erum að segja Þóra átti erfitt með að kyngja og svelgdist auðveldlega á eftir

í úttekt landlæknis segir að hún hafi því þurft

þegar hún lést var hún að borða brauð án skorpu með smjöri og osti sem telst ekki

fram kemur í niðurstöðu landlæknis að Þóra var algjörlega ósjálfbjarga við að matast því þurfti að fylgjast vel með henni þegar hún borðaði aftur á móti hafi reglum hjúkrunarheimilisins um hvernig eftirlitinu skyldi háttað verið ábótavant þegar Þóra lést hafði hún verið án eftirlits við máltíð í að minnsta

kosti tíu mínútur þar sem engin vitni urðu að andlátinu ályktaði starfsfólk ranglega að um eðlilegan dauðdaga hafi verið að ræða samkvæmt niðurstöðu landlæknis var eftirliti með Þóru verulega ábótavant á hjúkrunarheimilinu það sem að kom okkur á óvart

betur næst fríður segir skrýtið að ekkert sé minnst á að viðeigandi öryggisbúnaður

þá hafi hvergi komið fram að stofnunin ætli að breyta verklagi

sínu eftir atvikið og bara að maður maður finni það að þeir vilji virkilega læra af mistökunum sínum pattstaða er komin upp á Alþingi stjórnarandstaðan bíður eftir útspili ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra segir minnihlutann verða að komast að samkomulagi innbyrðis varaformaður Viðreisnar segir orkupakkann á ábyrgð ríkisstjórnarinnar ekki minnihlutans enn er allt óljóst með framhald þingstarfa nú síðast á föstudag boðaði forseti Alþingis

þingflokksformenn á fund til þess að freista þess að ræða störfin framundan sá fundur bar ekki árangur og því boðaði forsætisráðherra alla formenn flokkanna á fund hér í Alþingishúsinu upp úr hádegi í dag til þess að ræða sömu mál

við tókum tvo fulltrúa stjórnarandstöðunnar tali fyrir fundinn við bíðum þá eftir því hvaða útspil meirihlutinn ætlar að koma með núna til þess að reyna að höggva á þann hnút sem þingstörfin hafa verið í og tryggja að við getum haldið hér áfram að vinna að mikilvægum málum ætli við séum ekki að fara að skoða hvort það sé einhver grundvöllur fyrir því að semja um mál sem sem stjórnarandstaðan er hleypa í gegn og hvaða mál ekki hófst þá fundurinn sem stóð yfir í um það bil

tvær klukkustundir en formenn stjórnarflokkanna fóru hálftíma fyrr og stjórnarandstaðan sat eftir formennirnir sammæltust um að fundurinn hafi verið heldur

hvernig ljúka eigi umræðunni um þriðja orkupakkann og sömuleiðis eru önnur mál sem er ekki samkomulag um hvernig eða hvort að ljúka umræðum þannig að við erum bara í miðri á í þessu samtali hvernig er samstaðan innan stjórnarandstöðunnar um önnur mál en þriðja orkupakkann hún er náttúrulega lítil

neinei það er nú ofsögum sagt við erum í raun sammála um flest málin í stórum dráttum en auðvitað ekki öll það er viðfangsefni meirihlutans ríkisstjórnarinnar að semja um framgang þess máls við Miðflokkinn þar liggur ágreiningurinn ábyrgðin er þeirra en ekki okkar að leysa það menn eru ekkert komnir af stað hugsanleg þinglok samstöðu um hvernig þetta mundi klárast auðvitað eru allir reiðubúnir til að skoða hvort það séu einhver mál sem megi bíða með og ekki ástæða til að klára en þá þurfum við að hafa

heildarmyndina undir og hún er ekki komin fram framhald síðari umræðu um þriðja orkupakkann er á dagskrá Alþingis á morgun að lokinni atkvæðagreiðslu um þrettán mál sem komust á dagskrá

Katrín segist vænta þess að forseti Alþingis fundi með þingflokksformönnum á morgun um framhaldið ef

byrjar aftur á morgun

gefst tækifæri til að fara yfir allmargt sem hefur komið upp hjá

okkur í millitíðinni frá við vorum að ræða þetta síðast auðvitað liggur það fyrir að þinginu muni ekki ljúka á tilsettum tíma og ég er reiðubúin undir það að það geti staðið töluvert inn í sumarið það er í sjálfu sér ekki vandamál en

skiptir máli og

er minn vilji að við getum náð saman um hvernig við viljum að þinghaldið líti hér út næstu daga og vikur auðvitað væri það ákjósanlegt sú staða er ekki komin þrjátíu ár eru frá mótmælum á torgi hins himneska friðar sem enduðu með mannskæðu inngripi kínverska hersins enn þann dag í dag er öll umfjöllun um atburðina bönnuð í Kína á torgi hins himneska friðar stendur nú uppblásinn skriðdreki og á móti honum maður sömu gerðar verkið sækir innblástur í einhverjar þekktustu fréttamyndir síðustu aldar maðurinn með

býður skriðdreka birginn mynd sem varð táknræn fyrir atburði sem margir minnast nú þrjátíu árum síðar mótmælin snerust í grófum dráttum gegn efnahagslegum umbótum sem deng Xiaoping leiddi í landinu eftir andlát leiðtogans Mao Zedong hópum menntafólks þótti hagur þeirra ekki vænkast til jafns við aðrar stéttir landsins auk þess sem það óskaði eftir auknu pólitísku frelsi mótmæli fóru stigvaxandi og í byrjun júní árið nítján hundruð áttatíu og níu framfylgdi

kínverski herinn fyrirskipun um að koma öllum mótmælendum af torgi hins himneska friðar í Peking

því sem þarna gerðist eru mjög á reiki og afar ólíkar eftir því hver

það sama má segja um fregnir af mannfalli sem stjórnvöld í Kína hafa aldrei viljað staðfesta hvort tugir hundruð eða þúsundir hafi látist

hefðu á sínum tíma griptið til réttra aðgerða til að stöðva óróa í landinu

það er margt ógert á Íslandi þegar kemur að aðlögun samfélagsins að breyttri veðráttu og tíðari hamförum vegna loftslagsbreytinga

landi þarf að bregðast við aukinni úrkomu aðlögun að breyttum veruleika er eitt tveggja

sem samfélög um allan heim þurfa að grípa til vegna loftslagsbreytinga hin leiðin snýst um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að hægja á breytingunum oftar en ekki fara þessar mismunandi leiðir saman þetta eru raunverulega forvarnir með því að búa þig undir það sem kemur til með að gerast þá getum við dregið úr tjóni og raunverulega haldið áfram efnahagsstarfsemi án þess að hún skaðist ein stærsta áskorunin við val á er að átta sig á áhrifum hærri meðalhita á jörðinni á mismunandi svæði heimsins á einum stað mun hækkandi sjávarstaða sökkva verðmætu landi annars staðar leiðir hærra hitastig til tíðari gróðurelda og enn annars staðar veldur ákafari

úrkoma flóðum í mannabyggðum samfélög þurfa að bregðast við þessum

loftslagsráð stóð fyrir ráðstefnu á dögunum um aðlögunaraðgerðir á Íslandi hingað til hafa íslensk stjórnvöld lagt meiri áherslu á hinn

og reynt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda við eigum hér á landi ekki heildstæða áætlun það er engin ein aðlögunarstefna og því þarf að breyta en ég vil ekki að við fáum það á tilfinninguna að ekkert hafi verið gert á þessu sviði því það er það er rangt en það þarf að gera meira fimm slösuðust en þó ekki alvarlega við árekstur skemmtiferðaskips í Feneyjum á Ítalíu fyrr í dag

skipstjóri náði ekki að stöðva skipið sökum vélarbilunar með þeim afleiðingum að það sigldi á aðra ferju og á þriðja þúsund voru um borð

talsvert hefur verið rætt um umferð skemmtiferðaskipa í Feneyjum undanfarið og ekki ólíklegt að slysið í dag verði vatn á myllu þeirra sem vilja láta breyta fyrirkomulagi slíkra siglinga í borginni hann notar nefið og klærnar sem eru býsna góðar fyrir gröft og eiginlega eins og skóflur þannig tekst lundanum að grafa sér djúpa holu til að verpa í

á Kollafirði í dag hér er að hefjast árleg vorferð fuglafræðinga út í Akurey lunda í eynni það er gott í sjóinn þennan morguninn og varla sést hvítt í báru þetta er tíunda árið sem Erpur Snær Hansen fer út í Akureyr til að kanna ástand lunda Erpur kannar stöðuna í tólf eyjum um landið en gott er að byrja árlegan

vorar snemma það þarf að fara gætilega frá borði og á land því nóg er af sleipum þaranum sílamávur og frændur hans taka það óstinnt upp að ró þeirra sé raskað á sunnudagsmorgni Erpur og félagar

hafa merkt og geta þannig borið saman varp

þetta er engin skrifborðsvinna heldur henda menn sér á jörðinna milli þúfna hvaða græjum ertu með lundinn sér ekki ljósið þannig að hann sér okkur aldrei en við sjáum hann

aukning frá því í fyrra þá var það sjötíu og tvö prósent minnir mig í fyrra þeim er að fjölga holunum sem er orpið í kanntu einhverja skýringu á því já hérna í

í röð og töluvert mikið

að sýna batamerki hjá

þessar holur hans geta orðið býsna langar allt upp

hann er vernda sig þá geta báðir

öruggu skjóli fyrir mávum rándýrum hvernig fer hann að því að grafa holuna hann notar nefið að einhverju leyti en

mjög hálfgerðar skóflur og getur stillt þær í allar áttir þannig að hann er ansi vel búinn í þetta sjóslys enda yfirleitt ekki vel en þetta gerði það

segir meðframleiðandi heimildarmyndar um björgun skipverja á Svaninum frá Súðavík sem fórst fyrir fimmtíu árum álftfirskra sjómanna sem hvíla í gröf var minnst í Súðavík í dag þá var þess minnst að í ár eru fimmtíu ár frá björgun sex skipverja á Svaninum

frá Súðavík þá var þetta þriðji báturinn í röð í þessu litla þorpi

fór því að árin tvö á undan fóru tveir bátar Freyja og Trausti með allri áhöfn átta manns fórust með Freyju og Trausta veturinn nítján hundruð sextíu og sjö og nítján hundruð sextíu og átta björgunarinnar var minnst með frumsýningu heimildarmyndar eftir Hall Örn Árnason og Ragnar Bragason í samkomuhúsinu í Súðavík skipverjum var bjargað úr sem þeir komust í eftir miklar þrekraunir og margra klukkustunda volk segir Grétar þessi stóru orð ég ætla að reyna að ná í hinn það er betra að einn fari en allir í nýrri Álftfirðinga kemur fram að síðan Svanurinn fórst hefur einn bátur frá Súðavík með einu manni farist en fjörutíu og tveir menn

fórust frá nítján hundruð til ársins nítján hundruð sextíu og átta í þorpi sem taldi minna en þrjú hundruð manns allir misstu einhvern þetta er alveg ótrúlegt hvað fólk kemst yfir hvað fólk nær að bjarga sér allar eiginkonurnar með börnin sem urðu eftir og komu

það voru tveggja daga hátíðarhöld á Akureyri í tilefni sjómannadagsins í dag var gestum hátíðarinnar boðið upp á siglingu með húna öðrum þar sem hann hélt til móts við smábáta sem höfðu safnast saman í Sandgerðisbót

inn á pollinn eftir það

fór húni nokkrar ferðir með fólk um pollinn en mjög vinsælt er að fara í þessa siglingu á sjómannadaginn og naut fólk

þrátt fyrir norðanátt og heldur kuldalegt veður lúðrasveit Akureyrar lék nokkur lög á bryggjunni þegar í land var komið með fullri virðingu

gerðu menn gott betur og héldu fjögurra daga hátíðarhöld og skemmtu sér við

koddaslag og fleira Hafnfirðingar fögnuðu sjómannadeginum með skemmtidagskrá á höfninni hraustir menn kepptu um hver væri manna sterkastur og vaskleg börn reyndu við þrautabraut í sjó börnin létu sig ekki muna um að henda sér í sjóinn þrátt fyrir kuldann gastu farið yfir án þess

þetta venst svo ískalt

yfir og sýndi björgun úr sjó og margir sóttust eftir að fara í skemmtisiglingu í boði Hafnarfjarðarhafnar enda veðrið með allra besta móti sögur

barnanna verður í beinni útsendingu hér á

Sigyn Blöndal heldur utan um dagskrána Sigyn hvað er verið að verðlauna það verður ýmislegt

vaxandi norðaustan átt á landinu þegar líður á nóttina viða átta til fimmtán metrar á sekúndu þegar kemur fram á morgundaginn en þrettán til átján suðaustur af Vatnajökli rigning eða slydda með köflum um landið norðaustanvert en snjókoma til fjalla þurrt og bjart sunnan og vestanlands hiti þrjú til fjórtán stig að deginum hlýjast suðvestanlands

varð í gærkvöld Evrópumeistari í sjötta sinn eftir sigur á tottenham í úrslitum meistaradeildarinnar

léku til úrslita um Evrópumeistaratitilinn í handbolta í dag Aron Pálmarsson og félagar í Barcelona tryggðu sér bronsið eftir sigur á

eftirliti með konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ í fyrra var verulega ábótavant þetta er niðurstaða landlæknis dóttir konunnar gagnrýnir að atvikið hafi engar afleiðingar fyrir hjúkrunarheimilið ekkert samkomulag er í sjónmáli um þinglok og samningaviðræður í hnút forsætisráðherra segir minnihlutann ósamstíga en þriðji orkupakkinn þvælist helst fyrir hann er aftur á dagskrá á morgun öll umfjöllun um aðgerðir kínverska hersins í

á torgi hins himneska friðar er enn bönnuð í Kína þrjátíu ár eru frá mótmælunum það eru gleðifréttir frá Faxaflóa því sandsílastofninn er að hjarna við og þar með lundinn rannsóknarleiðangur í dag leiddi í ljós að fugl er á eggjum í fjórum lundaholum af fimm í

kappróður dorgveiðikeppni og siglingar voru víða um land um helgina í tilefni af sjómannadeginum í Súðavík var þess minnst að hálf öld er frá

Svaninum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 við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl